Teonde kua guira raɨ raɨ, jare oiko vaera iroɨ rupi, jaereta jembiu jevae, jare jukuraï jae reta oyembo ngɨra jare oiko vaera iroɨ rupi, jare oime guinoi jaa reta jakukatu yeyeva, jaereta oyomboatɨvi jukuraï omee vaera oyoupe araku